Atchoor neijei alinzeze yoor ha ha ni nosi me kalung me awor woma juajei woma wuora. Woma waa yuukroor nor ora, woma wo oru alor oma dei ka li buor. Aloo ma iyimuyi ya. Woo ma weijei adi mimo. Woma weijaa duo wormo. Waa ora naa worame zinong me. Alaha yoor me me ya wa waa tchor otchor neijei okposi me ala mi angor me eikoor angim koru. Wa bi yi muyi kie nam ba hani neikor agim koru me ya. Kun bi orori waa ala ha yoor, otchor neijei odeidei, akuun utchioor ayaa dei dei akoor otoor neijei oor ina dei dei kinzeze angoor sef, anunee oramo alizame ayoor me ina dei dei inzonyi inzi epa aba angoor ni na dei dei. Waah yeiki muyi ahin angoor angi aa hani notchor neijei odei odei ni me ahin abajuor ni oruame alaha yoor me angin koru, eikah agim koru ya. Makunyi ikwo malotchor neiji muyi aduame akaa ochoneiji muyi ame adua me akoor iyimuyi, meme no nu kpa akung angoor neikoor kpa aba angung korume Kor otsor neijei mwyi adoya nkala otsor neijei awor iname izame omayia meme kpa utsiown ina dede' Kalwon inina dede' ifwalor inkaliwa yourme inoisi me' ayor akor ostronajieown inna dedede' ayame' inoisi gbaa'